Aku pipito a keliou. ku kamia a toa keliou a kawu ba noni te posna mats kekeliou mats terko. Te pipito miria kuin. a rori lala bin yoku kba ku mar kuku mregin rke te kame gaku a rese. aku eku nigi ko kuku nigi naku,"tsuk tsuk tsuk tsuk,"na rori la hasusku ponma traha me nan era rese. solon ngili nana era rese. Naha bakute lagme ba rorte larme. ko kuku nas regen me kantoar. mne yantuen labin eruku traha ko hanan intua regen a rese. a rese a kannan a niga taren i mansa noku. Te pipito megaku nona kekeliou. tapla pota te kuku gaku. rore larme bteme tapari tra- tra hal- halar. me tapa. kurpa ri mur- tapla me tapa ri puta rek traha ko hanan regen a kannan te solon ngil eren. A masla has tar te katsin kuku rin temne ka gaku. ats kukuei ats terko tar tu pipito miaku a kekeliou. e lar mamana ba tsomi temar ple tun smena rese rke. ba rori te lar mamana nan ri tru walme tre a kukuei a terko tar. kba kue sasala nigi aku mlo pipito mats kekeliou. Kekeliou aka niga traha ko yantuein pipito egen bakute nan puts segen. te muana tats ka ki nana mi. a kekeliou e nan puts smeri